Kube yɛaduaba bi a yɛbɛtumi de ayɛ nneɛma ahoroɔ bebree. Yɛbɛtumi, deɛ ɛdi kan no, yɛbɛtumi anya milk afiri kube mu. Saa milk a yɛbɛnya afiri kube mu no yɛbɛtumi ɛde ayɛ nkwan. Yɛbɛtumi de milk no anoa mmo. Afei nso yɛbɛtumi de kube ne milk no nso, ayɛ anomneɛ ahoroɔ bebree. Yɛbɛtumi anya awan nso afiri kube. Awan no yɛbɛtumi de akye nnam. Yɛbɛtumi de akye nnuane ahoroɔ bebree. Yɛbɛtumi de kube awan no nso ato panoo na afei cake ahoroɔ bebree nso yɛbɛtumi de kube awan ayɛ. Kube no ankasa yɛaduaba a, ɛno nti ne mmono anaa sɛ aho no yɛbɛtumi adi. Yɛbɛtumi nso asane de ne mmono no ayɛ deɛ yɛfrɛ no fruit salad no bi. Kube wɔ nsuo. Ne nsuo a ɛwɔ kube mu no yɛbɛtumi anom. Na afei nso yɛbɛtumi asane de nsuo no anoa nnuane ahoroɔ bi. Yɛbɛtumi de kube no ayɛ sam. Na sam no yɛde ayɛ panoo. Kube nso yɛbɛtumi anya asikyire afiri mu. Nti kube yɛaduaba bi a so wɔ mfasoɔ pii ma nipa.